Naquiiꞌ wꞌaa coseina jndye nnom nquio ndoꞌ watso na niom na cwilalꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ niom nquio na nꞌmeiⁿꞌ naquiiꞌ nꞌomnaꞌ, niom nquio na canda̱ꞌ naquiiꞌ nꞌomnaꞌ ndoꞌ nquio na canjoomꞌ, nquio na nꞌmeiⁿꞌ naquiiꞌ nꞌomnaꞌ quiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ cwaaⁿ na quilꞌana chquiaaꞌndyee, chquiaa caxo ee jonaꞌ maxjeⁿ joꞌ tsꞌiaaⁿnaꞌ ndoꞌ niom nquio na ntꞌmaⁿ na canjoomꞌ naquiiꞌ nꞌom joonaꞌ cwentaaꞌ na nntꞌiuu naaⁿ oo meiⁿnquia nanquie na nncwo̱, quiluii ntjonda̱ joꞌ tsꞌiaⁿꞌ na niom ncjo nquio na canjoomꞌ naquiiꞌ nꞌom mati naquiiꞌ wꞌaa coseina niom nquio na ndyee ntyjaaꞌ na ndyee yuu na nncjuꞌ tsꞌaⁿ nanquie ee chaꞌxjeⁿ na cwaaⁿ na quiluii mole jaañꞌeⁿ mole catsjom oo meiⁿnquia mole quiooꞌ jaañꞌeⁿ ndaatsꞌa, jaañꞌeⁿ queeⁿ ndoꞌ jaañꞌeⁿ ndaatsꞌatyꞌuee joꞌ chii na quiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ nquio na ndyee ntyjaaꞌ mati niom watso, niom taza, waso juunaꞌ cwentaaꞌ na nncꞌuu tsꞌaⁿ ndaateiⁿ ndoꞌ taza juunaꞌ cwentaaꞌ na nncue nnꞌaⁿ cajue ndoꞌ mati quiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿtquie chaꞌxjeⁿ na tsuaꞌ ee joonaꞌ quiweꞌnaꞌ naquiiꞌ yuu na joona cwicꞌeeⁿna.